أجمل زهرة شفتها كانت زهرة اللوتس، وده كان في زيارة لحديقة نباتية من حوالي سنتين. كنت في حديقة نباتية كبيرة، مليانة نباتات وزهور من أنواع مختلفة. كان في بحيرة صغيرة وسط الحديقة، ووسطها كانت زهور اللوتس طافية على المية. ده كان في فصل الصيف، زهرة مبهرة جدا بلونها الوردي الفاتح وأوراقها العريضة بتطفو على سطح المية. شكلها كان هادي وجميل جدا